Ny manokany zany de indray mandeha isaky ny herignandro aho no mandefa maily, de laha mikasiky asa zay, fa raha ny amiko manokany de k- s- indraindray.